لو كان عندي الإختيار، والا كنت مظطرة باش نبني دار، والا بنبني مستعمرة -في- <hesitation> على المريخ، أول حاجة نخمم فيها بنجهز معايا العباد اللي نحبهم مثل أمي، مثل أبويا، مثل أختي، مثل أخويا، ومثل صديقتي المقربة، هذوم هما خمسة أشخاص ممكن آخذهم معايا للمستعمرة متاعي على المريخ.